Sinam ami mma ndinwoñ ọfọfọp mmokud anyin edi ke enam mi mmokud anyin mmokud naña esañade enam enam mikisọñ itu emi eda ukọd emi odude ke edep edu etuk naña ami nsikade nkokud naña mmo enamde ndin ami mma ndinwoñ edi nte mmo ika iketuak ima isioño idi ke akpa oro edide mmin efik do, mmo isi mmin efik oro edinim ana esuk enim enye ọyọhọ usen iba mmo anwaña ndin esin ke akamba esi emi anade ete etem den esi oro enyone ubim emi owu inimde ke edem oko emen mkpo esin emi ifehede mmon oro mmon mmin oro ebara ndi ikañ ke esi oro ibara ikañ ke esi oro ebara ikañ ke esi oro ebara ikañ ke esi ori owu ibara ikañ ke esi oro ima nte enye ọsuk efidde, efud oro ọsuk ọwọrọde enye ọsuk osioño mmoñ oro ọdọñ k'ọkpo inyañ ikura onyuñ asaña ntro edi ọfọfọp enyesin nnyin imade edo siak edo inyeneke napdak